Ny sakafo agny Irlandy agny e da Irish stew. Io moa zany tsy ino fa lasopy misy hena da misy legioma koa. Misy koa zao antsoina hoe mofo sôda izao: mofo tsy misy levira.